Ngya mənakəu, zharkur nyi, ga ka uya papa akurəu, atsa hyel tlakəu. Ngya mənakəkurəu zharkurnyi ngam ga ka ɓatlətə pama ka ana hyel tlakə ngha. Ɓatlə pama ka ana hyel tlakə ngha aku pama ka ana kuvang na- kuvang ndəu, nacha ko ɓatlətə ngya mənakur ku pama hi. Ngya zazaɓəkur ana kuvangha, ɗimi cha gagaɗə gagaɗa. Ma aka ngya mənakə ana kuvanghə wa, ama ko ngya mənakəu ana hyel tlakəa? Ngam sə mənakə nda məno məra aku dunəya na, nda ko mərtə nyi anə kuvang ndəu, nacha a mərtə nyi təkə anə hyel tlakəu nda pa a ko la a nyi, ana lya ka. Ngya məkakurəu, akwa nə nghə barka gagaɗə gagaɗa. Lakur gyo vi shishi u nga. Ma ka ngya mənakə a tə dunəya, nacha hyel tlakə o ngatə məsəɗakəkur na ka, ya <hesitation> zhakurnyi ko da dləutsə bəji ngə zəkəu. Am mangə ka ngya ɗimikur, ndəu, kwa ngya ɗimikur ana cha. A da ko ngya mənakəkur ana cha a tə dunəya nə wa. Əngə tanyi tsəu bəji ngə zəkəu, ko ko dləutsə ɗimikur nyi. Ngya mənakurəu, ana kuvangha, ngya mənakəkur mənakə gagaɗə gagaɗa, ko uya piyar ɗufəu, hyel tlakə o ngatə məsəɗakəkur a naka. Ko uya barka gagaɗə gagaɗa, ko uya papa akurəu tsa hyel tlakəu. Ko ngya mənakə ana kuvangha, nda nbat batə a tə batəbatər bəji. Hyel tlakə o natə ngha mava durdurəu. Ngam mya? A ngyatə kə tsatsa a wi nda hyel tlakə o i. Ngya mənakə a njo uya gəzhi o nya kə wa. Ngya ənakə a njo uya nghə na zazaɓəkur wa. Ngya mənakə a da ko həl wa. Ngya mənakəu. a da ko ngati, a bəra ya ana, hyo zəa ana kuvang wa. Ngya mənakəkurəu, a da ko gəzə kuvangha aku ta kə wa. Ngya mənakəkurəu, ko ləvər hyel, kala sə da ko məra, ko ləvər nyi. Ngya mənakəkur, <hesitation> ngya mənakəkurəu ku ngyakə ngya ngha, ko ɗa ko ləhəndə kərngha a shil dzər hyel tlakəu. Bada sakamani, ləhə ka a dzər hyel tlakəu. A dako i sənda hyel tlakə o tla huɗa hyel tlakə atsa kə wa. Ko ma i tsa a tsa atsa a ana hyel tlakə ngha, məlka bəji ngə zəkəu, ma nja mbəɗiya likatəkatə pi ko njo uya tləmə nghə kwa. Hyel tlakə ngha, o na məsəɗakə əng a ngatə tə ha məsəɗakəkurəu ana ka. Wi nda cha ngatə məsəɗakəkur ana hyel tlakər mən yesu kəristi nda cha səti a səya tə dunəya. Əngə tanyi tsəu ma ngə ka ngya mənakəu ana kuvangha, hyel tlakəu o ngatə mənakur na ka a bəji ngə zəkəu. Əngə ja, ngya mənakə gagaɗə gagaɗa, naya akwa i ya ya ngya mənakəu, ngam mya? Ga hyel tlakə ɗa cha ngatə məsəɗakəkur naya bəji ngə zəkəu, cha njinda ɗa tsatləu a tə chasəma cha, ya uya pi hanawa, wi nda cha mərti, zharzhar nyi anə nji nda o ngya mənakəu.